Tegna tanjogna aminah pôsy hely amigny jinigna igny tsy <hesitation> ha-_hazoko lôtra fô ,ny ologna namorogno izy zegny mety hoe zesta fô ndraiky hoe lamôdy fô tegna tanjogna aminah fananaovagna pôsy hely igny aminazy.